Wam zi mare ndiken na ghude ndar vako ndar hina mitse ndara wahalano ada kiyamda mbina digite to ngig digite ɓadal itare kuma gaskiga digno nga muhimantsi tsine whara sosaiye to dige nako mbina ka digite ghu bghuɓa gaskiya ah nga ghubghuban in dig kiss biya to lelle ah ghuɓghuɓa kama whara gh uɓgluɗo ngig ampani sare kuma ghubghubo a zuluwude a niga ghubghuɓa nga ampani tsa niga nig ka ghuɓghuɓa ɓiya zarmare an nigae kuɗek ghuɓghuɓa kiyene whara niga nigka ghuɓghuɓa to kuma yahmare ndige naka kwar kwaro lelle ghughubo dik kisse kisse ngaba ghuɓghuɓa am buɗa thiraa vakabi ngaba ghuɓghuɓan am buɗa thirna vakabi ngaba ghuɓghuɓan an thira vakabi halak zikin kiyeme kiyeme to nga ampani sar biga gank ka digena kwaraka kwaran kwarane ghuɓghuɓa ngig ampaniyar nika ghuɓghuɓo nga vake diga dina kigam ngaba dege farwabi ngadige tsina kigambi vuma tsa ngul jhighma ghuɓghuɓa tsatsihuba ai yigaha zire nga tsina ghu ɓghubabi gigada dughwe nga tsina ghuɓghuɓa bi nga ampani sarbi to ghubghubo dik kiss kisse. Kuma <hesitation> a sahud da mbina ka zamane zumko sa hud dumbe nga digin manin halaka a tsa yareyabi da tsaka tsiha lava kisaho aza daha da ude ya za zaduna da ube kuma ngig ana ani sare eh lalle ah ngig ampani sar ka ghubg huɓa yan digid gite kuma a sa kiyam da vaka ya udahano udana mbo ina ka lava kina ya gaskiya ya ngig ampani sare ngig ampani ka dig na mɓo itare damanda thir damanda munabe da temkeyan tamaka digina da nigha ne ha kiyan fatsi sare nga ampani giɗa tsi kiya m ɗappa ndikina kwala ah tsa katha dul mar bi ya <hesitation> yan digid digite a sa zamane zamana sa kinama nga ampani sarka ude kwaltsna lavag helbghubabiya yene gat kiya gata tsitar kwara kwarane a zalga ndare ghubghubana nikene kwal ngig ude an gat kiyem gata anhuda gatkal gata dan nuvitare yene gat kiyam gata tsitarka an gatga ghuɓghuɓa kida kwara kwara ndikina lo yahmare nigha nigha kare vaka digite nga amfasare da ngig ude anazha takataka da ghubghuba kam takara ki zirafa. Ɗa takaruha ka zire, zire takara ka zirsar man ndikena lavalava eh takartakaba kiyam ka zara bi zara ban takatakabi da takaru baha ki zira bi yo ngude da takara taka ka zirabi yena digid te <hesitation> nga ampani sar biya wharan tbinkin ama natsa zik kiyam takara kiya zaro kataka ya zara to nigha nighaho kakina amtsa kamalan kam al budni dena amtsa kamala kamalude natsa nats a ndikene kakina annakada mɓi higa higa nd egen damangane dirmuke nika na ndillene ya kwaltsika ka naka hiya ndirmuk kinama zama nin mbufeya dige zuwaho tahba ka mbaha bi zu digidho dig kiss kiss ba zuwaha bi tsu udaha zuwaho tsiuda zuwaho jebawola ɗa gedigtar mbi tsauda zuwaho nga dige zuwa ha kwal ngig dige bohod bi to dole tsma anna nighala zaman na tihinana nga ampani had udige kwal tsatsha vigha sartife nuvuda nga ampani sarbi ampanisar ka manmakaranta na kwarud tam zuno nga kigan man marantabi da natsa mun makaranta kijam kam jahba kiya ka zu ɗege kal ngig ka <hesitation> hira digi tambi Nuse tsa udan tigine se budah uhirna digid da nbe tsa uda tigine se budah thirna digitanbe toh yandigid git manmana eh nidikene uh dai e tsika kwaran kwarane naka da hida higa dari nuk kagani drinmuk kam deghan ha ude da hiya darmuke tihina ɗha ware ntiha nagh uban dal ude kwaran kwarane amanga mena ta hi yadarmuke mu udane fila tsine amba ude ha ka da kurda yani hiya darmuk dihinama an nig hana bahabigo daha higa kulata uɗife ko kultighise <hesitation> mɓgaka da buladu maha diganka digi te nga digen tiha butadu bi zar mare nga degenti hut kamaha halan hutsasal sigudbi to ina ka digite yenen baz duwa a digna to zarmare ndi kenbiya niko adal duvara kiyam tsa uso kiyam tsamanga tsa udahe lisse tihino kiyam ba usabi kiyaba <hesitation> man ghuhbi kiyamba <hesitation> nga dege tihakiyan zak mangane li wara kwarane kiyam mana mano nuvud rihina bi sa lava tihire haba man mana bi dal me nga dige tsinaha bi nga udab bi uzik tirki tha vake kitakwnne uda ampani sar Jhiyame asa lava nuvab ndi kina digid bah ma kwarud ndikina maka digid kwaru nghaha k warba kwan kwarane ngada man thir biya dam an thire virkam da man man inka digid manu de nighaho do daha dau da vab fuhe ha valle dina tsats tsiha kwaran kwarane dige dal hutun ina ai ah alu taɓa udahana ngadgaled kwaran kwarane jhiyeme haladama hada ga jamma'a o ziɗaka ta ɓada shet ghirda ud bi ci nga kiyam ɗiha ɗiha, ɗiha ɗihaki yamfa ina ka digid nighaha wahara ɗiha ɗiha tsitsa era ka zamana daha dumbe nga zamane kwal kwaran kwarane all meno ina ka digite da whara ngaha gaah suktabi na ahaan gata vake da ya udah bi nga de gata da gatahan kisse ngahan kwaran kwarane manarin vine ud tsika bahabi tiha tinbah a tilo digid kwaran kwarane menara vin bi menaha tse tin ba ka gadha gatabi dole ka zunmanɓalva yun digid digite to nigha nighaho whara da mɓuɗa da ina Yanka digite eh usta daddo ndah ndar hin a mitse ina ka digitan boho whara lelle whara dig kiss kisse ian an da mɓu ɓa dinaka digite ina ka zam an saka kam whara ngura ghire ina ngura ghire ngaba lab gudup zaɓa biyo tsitan varama a zalga gaɗape inaka digite benda ha gudupaha yandigid tsa sahud da kwar kware whara da mɓaɓa da zarmar dan be ro ina ka lava laam tsitsu iraka digi mbohude whara hada ghirda gata gata kwarane kwarane ndera inaka digite da wharanag ghe wharbi gine tanda tsa tsu kwaran kwarane wharana ghe wharbihe a da man darine da man darene whara baghira tsiha mb kwaran kwarane in ka lavo ndam nda tame daman ɗa man man naghuda <hesitation> lavan be ngabihod ɓa man mana to yine tsa kiyan daha tsu tsitsa era kadu paha mbar ka mbartine nu vude whara a bah ghira tsihan ɓi to gudup kino a zalfana inaka digid sahod mbma a zalsud lalle lallez lgud toyene ngahiyam satarsud kwarane uhara. <hesitation> hida higa durmuk kam wharafa kasan ka kina <hesitation> gwul yo tsiko a taɓa baka nigha ina ka digid mɓukaghud dambe a taɓa baka nigha nigha bi asada lanaka ka nigha nigh a kwaran kwarane ina ka digite whara nu vude taba baka bi an naka hiɗe hiya dam uk kam eh kakano nga dige bandal ka kwaran kwarane nah lugan nguryene nikabi to ina ka digite tsatsud kwaran kwarane da ɗigite higa ngarwa tsihani a'a annaka da hiɗa higa darmuk kan lalle lalle naka tsitsa zik hanine dan mitsa ka mal maludu kam war kwaran kwarane wharba a hiɗa hiya biya zik dana amtssa ka mal kamal nuda na zik wharo yan digig gite to sa tsud da vana kinama kuwar bahan ndakwaru dige naghine zika tsiya kissin naghine a haɗva ka kisse naghine ndikene to eh yah mare da tsin tsina kur ndigen da faruwa.